انا أفضل انام بوقت مبكر حتى اقعد بوقت مبكر ، لأن عندي التزامات وشغل كثيغ ينتظرني ، فلازم اقعد من وقت واغوح على شغلي ، والقعدي من الصبح تكون بيها بركي بالوقت ، واكون بكامل نشاطي البدني والعقلي ، والنوم من وقت مبكر يساعد على فرز هرمون النمو وخاصة بالنسبة للصغاغ بالعمغ.